‎چیلي په خپلو سمندري خوراکونو او غوښې خورا مشهور دی. «پاستل ده چوکلو» یو دودیز خوراک دی چې د خوږو جوارو او پاستې سره جوړېږي. «کورټو ده مارېسکو» یو بحري سوپ دی چې د کب او سمندري میوو څخه جوړېږي. د چیلي پخلی ساده خو طبیعي خوند لري. دوی تازه مصالحې او سبزي کاروي.